मेरा पसंदीदा व्यंजन मां आमतौर पर सत्रह सी अठारह सामग्री होनदिन । जन की दाल, भात, कढ़ी, भात, मच्छी, भात, मटन, भात ,दाल की पकौड़ी, चटनी, आलू का परांठा, पनीर परांठा, डोसा, लगड़ी, काखडी, माल्टा, मुंगरी, और भी बहुत सारा व्यंजन मैके पसंद छन ।